Gne fomba fikarakara gny oditry zashy lafa maipiky loatry izy, sasanao eky aloha izy, izy avy sasanao mbola mandomando igny zash da osoragnao ohatry oe crème io la magna agnao, la sy magna agnao ndre savony io da asianao anazy ohatry savogny sotra sy ma- sy magnitry io, ndre solobanio de afaka osoranao anazy avao da la maiky igny hoditry igny avy eo de solobanio mizanona amignazy.